Nwe̱ na she̱l to̱ kada, to̱ kada ko̱ nyi̱ to̱shi̱ o̱ nyi̱ nto̱shi̱, na nyi̱ mfaa we̱ she̱l to̱ kada di̱ bẹẹ mu̱ to̱ kadal mo̱ bwad bwad, mu̱ ncer di̱ mu̱ cer bwad bwad Fo̱no̱ na mu̱ nto̱ bu̱ di̱ mu̱ cere ti̱i̱bi̱rre̱l ni̱bi̱ mu̱ cere ko̱ddo̱k, ni̱bi̱ yang cwi̱i̱bi̱ngke̱l mo̱, mu̱ nkaa didi. We̱ n <hesitation> tu̱ko̱ nyi̱ te̱mshi̱ o̱, nyi̱ wani̱ nyi̱rke̱l kwe̱she̱ di̱shi̱n, nyi̱ wani̱ nyi̱rke̱l kam lo̱o̱, nyi̱ wani̱ to̱kẹl kadal nyẹ nyi̱ matta bu̱lle̱ nye̱ bwad bwad. Be̱e̱bi̱l nye̱ cere bwad bwad, fo̱no̱ na mu̱ an te̱mo̱ bu̱ di̱, mu̱ kuwo bwi̱yẹ di̱ye̱n ka di̱ nyang fii sobkin di̱, bwi̱ye̱ yang ko̱ddo̱k Nyi̱ maa kanadị, na be̱bi̱l nyẹ yang fii sobkin di̱, nyi̱ maa shiinum do̱rki̱n kar kwangshi̱n. di̱ di̱d do̱r bu̱lle̱ shiye yang bwad bwad were bwe̱l we̱, so̱ mbwe̱l wani mangke̱ ne̱e̱shɪ di̱ ndo̱ro̱ bu̱cce̱ Nyi̱ye̱ru̱mbu̱ di̱ nyi̱ nyi̱ ne̱m ne̱m na be̱e̱bi̱l nye̱. nyi̱ do̱r be̱e̱bi̱l nye̱, na bwi̱yẹ yang cere di̱, ndo̱r bo̱l mo̱, bo̱l mo̱ cer bwad bwad so̱ ah were mbwe̱l wani̱, fo̱no̱ na bwi̱ƴɛ ncero ko̱ddo̱k di̱, so̱ hmm were shẹ mbwe̱l we̱ so̱ mbwe̱l wani̱ bwi̱yẹ ncero ko̱ddo̱k, mu̱ mangkẹ o̱? Mu̱ nyi̱yẹ mu̱ we̱, nyi̱ye̱ di̱ nyi̱ nyi̱ ne̱m ne̱m na bẹẹbi̱l nye̱, nyi̱ do̱r be̱e̱bi̱l nye̱ kakam kakam Bwi̱ye̱ na yang cere di̱, kanaka mbe̱e̱bi̱l nye̱ be̱e̱ batu̱nshi̱n ka mbe̱e̱ wu̱tu̱bshi̱n di̱, kar kunen nsang nye̱, di̱ nyi̱ maa shiinum tu̱u̱ fanshe̱, nyi̱ maa shiinum yi̱karki̱n, nyi̱ di̱b de̱ be̱e̱bi̱l nye̱, na nyi̱ ndi̱b be̱e̱bi̱l nye̱ di̱, mbwe̱ndu̱ na nyi̱ ndi̱b be̱e̱bi̱l nye̱ di̱, ti̱bshẹ ni̱bi̱ faa di̱bke̱l be̱e̱bi̱l shiye, nyi̱m bu̱ bwe̱ndu̱ bwi̱ye̱ daam e̱. Mu̱ nyi̱m bu̱ bwe̱ndu̱ bwi̱yẹ <hesitation> ncer de, bwi̱ye̱ di̱ye̱m ka ndaa a mfe̱ di̱, ka ncer a mfe̱ di̱, so̱ <hesitation> mbwe̱l me̱, wo̱lmo̱ dinshin mbo̱l mo̱ so̱ mbo̱l mo̱ mu̱ nyo̱o̱ de̱, fo̱no̱ mu̱ nyi̱m bu̱ bwe̱ndu̱ daam e̱ mu̱ nyi̱m bu̱ bwe̱ndu̱ cere?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 ndu̱u̱ru̱ng di̱ nyaa nunde kwange̱. Na mu̱ we̱ maa keli di̱ na mu̱ ndaa di̱ fe̱de̱ di̱, mmaa su̱nge̱ nkel keli dure be̱e̱bi̱l mo̱, fiye nsan di̱, mmaa su̱nge̱ nkel keli dure be̱e̱bi̱l mo̱, kel Yamba yang a nyu̱wo̱ke̱l mo̱ yang yi̱karke̱l mo̱ be̱e̱bi̱l mo̱ <hesitation> yang yaa me̱cce̱ a nundo kwange̱. Fo̱no̱ na mu̱ mmaa bu̱ keli adure be̱e̱bi̱l mo̱, mu̱ mmaa bu̱ su̱nge̱ adure be̱e̱bi̱l mo̱ di̱, be̱e̱bu̱ ko̱ yang kune nyi̱ne̱? be̱e̱bu̱ yang kune na ku̱u̱ra ke̱e̱du̱ kwange̱ o̱? Ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ wu̱ kwange̱ mangke̱. Bwi̱ye̱ wo̱lsho̱ nyi̱m bu̱ tu̱u̱ yang yɪkarke̱l she̱, di̱ mu̱ mu̱ yang nu̱ngku̱rke̱l shẹ tu̱u̱ yang yi̱karke̱l she̱. mu̱ nnu̱ngku̱r bu̱ di̱, bwi̱ye̱ yang faake̱l dure she̱ a yaake̱l me̱cce̱ wu̱ nkwang bu̱ e̱. Mu̱ kuwo bwi̱yɛɛ di̱ mbwang tu̱u̱ mbwang de̱ Nyi̱ maa kanadi̱, nƴi̱ nu̱ngku̱r yaa me̱cce̱ wu̱ kwange̱ na be̱e̱bi̱l nye̱, di̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yaa me̱cce̱ di̱ faa yi̱karki̱n adur te̱ti̱me̱ Nangshi̱ ko̱ <hesitation> be̱e̱bi̱l nye̱ di̱ nsabbu̱ti̱ maashi̱ ka tu̱u̱ nke̱e̱bi̱ shi̱ e̱ adur ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ we̱. Nyi̱ kwe̱nyi̱ne̱ ye̱le̱ she̱. Tu̱u̱ nyi̱ yang maashi̱ e̱ di̱ye̱n bwi̱ƴe̱ bwi̱ye̱ di̱, na di̱ nkun di̱ mu̱ so̱ kun nyab lo̱o̱, ye̱ mu̱ so̱ kun mmaa <hesitation> do̱r shuule, ye̱ mu̱ so̱ bwi̱yẹ kun dị nyi̱r; ɪng shi̱i̱r fo̱no̱ bwi̱ye̱ yang kune yang so̱bshi̱ Na yang bo̱o̱re̱ di̱ to̱kti̱n bo̱l mo̱ ku̱ yaa diin a bo̱o̱re̱, bwi̱ye̱ ko̱ na mu̱ we̱ to̱kshi̱ nangshi̱ di̱, yang kune yang nyi̱mke̱l su̱ttu̱. Fo̱no̱ mu̱ nto̱k bu̱ bwi̱yẹ mu̱ nyaa bu̱ di̱shi̱n, mu̱ mmaa shi̱nu̱m bu̱ ke̱e̱du̱ kwange̱, mu̱ nkung bu̱ bwi̱ye̱ mu̱ nye̱r bu̱ ke̱e̱di̱ na cicco, bwi̱ye̱ dinshin so̱ mbo̱l mo̱, fo̱no̱ mu̱ nye̱r bu̱ ke̱e̱di̱. Bwi̱ye̱ ndaamshi̱n Bwi̱ye̱ ka ndaa di̱ye̱n nkun bu̱ nyaa bu̱ a- a bo̱o̱rẹ di̱, mu̱ mbi bu. Bwi̱ye̱ nyaa bu̱ a fii sobkin <hesitation> dooshi nangshi̱, shiire nangshi̱, bwi̱ye̱ wo̱ro̱ nriga nkara, mu̱ a mmaashi̱ na te̱e̱? Maa nyi̱ maa yi̱karki̱n na be̱e̱bi̱l nye̱ kakam kakam nyi̱ do̱r be̱e̱bi̱l nye̱, na be̱e̱bu̱ ko̱ ndu̱u̱ru̱ng di̱, nyu̱wo̱ li̱ma she̱ nwo̱lyo̱ng. Fo̱no̱ na di̱ye̱n nyi̱ ndo̱r bu̱ di̱ nyi̱ nyang nyu̱wo̱ li̱ma na be̱e̱bi̱l nye̱ mfe̱? Mu̱ kuwo be̱e̱kati̱ng be̱, ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ di̱ nkara mbe̱e̱kati̱ng, ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ di̱ nkara mbe̱e̱kati̱ng, ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ di̱ nkara mbe̱e̱kati̱ng. Sabul wani̱ maa yi̱karki̱n na be̱e̱bi̱l nye̱, kanaka bo̱l mo̱ mu̱ wẹ yu̱u̱ bu̱cce̱ di̱. Ko̱ ki̱ni̱ng shi̱i̱r ncero a bu̱lle̱ be̱e̱kati̱ng, kwii bu̱ti̱ ncero bu̱lle̱ be̱e̱kati̱ng. Nyi̱ mangke̱ lam sabul di̱ nyu̱u̱ bu̱lle̱ be̱e̱bi̱l nye̱. Sabul we̱, sabul nai̱ nwe̱ na wu̱ maa na bu̱lle̱ bo̱l mo̱ nkwii bu̱ti̱ na mu̱ nte̱mo̱ mu̱ nyu̱u̱ bu̱ti̱ di̱ kwii bu̱ti̱ ko̱ ma mmaa. Fo̱no̱ ko̱ nyi̱ mangke̱ te̱mshi̱ nyi̱ so̱ nwe̱ na sule nai̱. Nwe̱ na tu̱u̱ mu̱ yang faashi̱ kusam kɪni̱ng o̱? Mangke̱. Nyi̱ te̱m sabul di̱ ny̱i̱ yu̱u̱ bu̱lle̱ be̱e̱bi̱l nye̱, ka be̱e̱bi̱l nye̱ fi̱ye̱ri̱ngki̱n kwii bu̱ti̱ ko̱ maa be̱e̱bi̱l nye̱ na nyi̱ nte̱m sabul nyi̱ we̱ nyi̱r shi̱ di̱, di̱ yang bwangki̱n bwad bwad be̱e̱bi̱l nye̱ yang cere mu̱ nyu̱wo̱ so̱ ai bo̱l wani̱ ko̱, bo̱l wani ko̱ nshero do kwanshi̱n. Fo̱no̱ ashe nte̱mo̱ nsabul be̱e̱ nyu̱u̱ bu̱ti̱ di̱shi̱n e̱. Wo̱lmo̱ mu̱ ntẹm bu̱ bwi̱ye̱ ncer ko̱ddo̱k o̱ ma mu̱ di̱ te̱mshi̱ mu̱ yu̱u̱ shi̱nu̱m o̱? Tẹm di̱ nyu̱u̱ shi̱nu̱m sabul wani̱ do̱r di̱re̱, sabul she̱ kuma nai̱. Na mu̱ nte̱mo̱ di̱ be̱e̱ mu̱ do̱r bu̱lle̱ bo̱l mo̱ di̱ bo̱l o̱ cer kwangshi̱n ko̱ kanaka mu̱ yang nto̱ shi̱ ntu̱u̱ sholi mu̱ mamma de̱ a bu̱lle̱ mo̱ di̱, tam na mu̱ nte̱mo̱ sabul mu̱ nto̱ di̱, mu̱ kuwo sholle mo̱ bwad bwad. Mu̱ mma shi̱ mu̱ yaa me̱cce̱l mo̱ di̱shi̱n, ni̱bi̱ so̱ ai wane ko̱, fo̱no̱ ndo̱r bu̱lle̱ she̱ wo̱lmo̱ na mu̱ ndo̱r bu̱ di̱ kwe̱nyi̱nẹ mu̱ yaam me̱cce̱ nang we̱l were she̱? Nyi̱ te̱m sabul di̱ nyi̱ nyi̱ri̱ng bu̱lle̱ nye̱. Sabul maa ti̱bshe̱ na mu̱ nyu̱u̱ bu̱ti̱ mu̱ cere mu̱ shuukin di̱ mu̱ nyu̱wo̱ bu̱lle̱ mo̱ fi̱ri̱ng fi̱ri̱ng. Mu̱ yang kar, ni̱bi̱ so̱ ai, bu̱lle̱ wani̱ ko̱ fi̱ri̱ng fi̱ri̱ng, nte̱mo̱ nsabul be̱e̱ nyu̱u̱ bu̱lle̱ shẹ di̱shi̱n e̱, wu̱wo̱ti̱n mware̱l she̱ bwad bwad. Mu̱ kuwo di̱ yang, fo̱no̱ ti̱bshẹ ni̱bi̱ ma mu̱ taba te̱m sabul mu̱ yu̱u̱m bu̱ti̱. Na mu̱ di̱ bu̱lki̱n a bu̱lle̱ ni̱bi̱ di̱ mu̱ nyu̱wo̱ bu̱lle̱ mo̱ maa daba, bu̱ti̱l mo̱ maa daba mu̱ nƴu̱u̱ bu̱ bu̱ti̱l mo̱ na sabu̱l. Nyi̱ te̱m sabul di̱ nyi̱ yu̱u̱ bu̱ti̱ di̱shi̱n bwad bwad yang yi̱karke̱l nye̱. Nyi̱ maa kanadi̱ nyi̱ te̱m sabul, sabul we̱ nanu̱m adur ti̱me̱ ko̱, nki̱nal nyẹ kati̱, nang ko̱du̱ nang mi̱ nsaa ke̱e̱di̱ e̱, na mu̱ na ki̱na di̱ mu̱ yang te̱m shi̱i̱r mu̱ yang te̱m sabul.